اه أغرب حاجة صارت لي مرة اللي ج وصلتني رسالة من شخص غريب اه يقول إنه يعرفني من الحلم، حسيت بالقشعريرة وجتها.